घीमान सूर्याचो उज्वाड असता आनी ऑगस्ट ह्यो सगल्यां उष्ण म्हयणो आस्तान सुमारे त्रेचत्तर फॅरेनहाइट असता। घीमाच्या दिसानी सादरपणां धग असतात आनी फेब्रुवारी चा तापमान एकेचाळीस फॅरेनहाइट मरेन देवांक शक्ता। घीमाच्या दिसानी इस्तानबुल हैसर बर्फ पडपाची शक्यता असता कित्यर तर सायबेरिया चा वारा काळया दर्याच्या उष्ण पाणीयक मेळता आनी तेका लागण तळा-प्रभाव नावाच्या घडनुकेंक लागण बर्फाचा वादळ तयार जाता।